Ja'a kaxanda ku'u nani aciti yuu ha kaxada chí tuu tuu inka tiempo xhi nukaxandá janii njano ndakaxhen, yuu ka'a kojamindá chitunja chi manihe aciti unka xandá njí ndaka iin sopa kajandá.